اول حاجة بنفرد الحاجة اللي احنا بنطبقها و بعد كده بنتنيها على بعض بالطول بشكل متساوي و بعد كده بنرجع نتنيها كمان بالعرض برضه بشكل متساوي ممكن نتنيها مرتين او تلاتة على حسب هي حاجة طويلة ولا لا